Mäyë dun xi'im nakapxyën juë je'e chëch jedun oyë oy jadun ko'o yëdun madyakëp oy a yë ko'o yëdun andakëp wi'ika yëdun kabyë dun jue je'e yë jedun nëkë t'sobatpë ko'o jedun nëkë madyakëp je'e tëyajtë yë je'e chëch jedun xi'im madyakpyë nakaxpyë.